<hesitation> ikuchinru inii yononchiko ján, ini refrijerador ján kuu kuchinru tunanaró kuchinro joño kuchinro ya'á kuchiro ndute, kutuu ndavaro hi gelatina enró kutu ndechi nani ndavaru itanró atii ndatevaru ñuñenru atuiya nuneo, onre ndavaru ini ñun ñunchikoján kutuu ndakuru koño ján enduu uchi andun ndugu kenro kutuu ndanchinró, komidanró ini ñonon nokaján chin ndanduu ñane kenru ndanduu njuna nuu iñunu ka'a ñono yiko ikenro jan chi jen duyachi atutungu ikenro taka kuu indanderu, ndakunru kue koño ján kurnu comidaján ndakuro ummm taka tu kue chinaján ndanduru manzana ján ndanduru ka ini anunu tiatu ndugukero tuku mantequilla achimenro ján, anduru anunu chi atuun nduguu pero jen jun taka hi iho nuan yua kenró kundu anunu chikundero yanduuchi kenru chinandunka ndono ndanduju nanu nuña yungua yono'o chikoján.